Miankina amin’ny haben’ny alika ny isan’ny fampiasan-tena tokony ataon’ilay alika. Misy izao ohatra hoe kelikely kokoa izy dia mety tsy dia hoe mila mampiasa tena isan’andro fa ny alika lehibehibe ireny, indrindra no tena mila hoe m- mandehandeha, mivoaboaka sy ohatra izany. <hesitation> Ny ampondra kelikely kokoa raha oharina amin’ny soavaly. Raha mieritreritra ny hijanona elaela aho an <hesitation> raha- Mahay mamatotra <noise>